ازاي انضف فرن فيه حاجه كدا يعني والدتي جايباها بتشيل الدهون الصعبه من اي حاجه كدا في ظرف خمس دقايق كدا فممكن الأول كدا اديلها كدا شطفة ميه يعني شطفة ميه كدا من فوق بعد كدا ارش البخاخ دا واسيبه خمس دقايق لحد ما الدهون الصعبه اللي مثلا في الفرن تطلع بعد كدا امسح تاني بمنديل او بفرطه واحط ميه تانيه واجيب مثلا <hesitation> سفنجه بقي وصابون واقعد ادعك وبعد مدا اعملهم بميه تاني وتبقي ان شاء الله نضفت